Mampiasa gny tobiliko manoka aloha no nana zaho fa gny problemany zaho tsy mana tobily. Fa gny tena tsara aloha zany, tsy hoe handeha amy bus tegna, na fitateram-bem-bahoaky mitambatsy raiky, fa no mana tegna de gn'ategna gny tena soa aloha fa gny tsy fanagna anazy gny tsy anaovanan'izay.